﻿kucumba enkoko obwokwenda nogisiika obu okuba otakwenda tokugisiika. Hati eyesiikire tugicumba tuti, eyesiikire noteekaniza kurungi omuurro gwawe, buri kimu nokiteeka aho, noteekaho esafuriya, noteekamu awutu yaawe ntaito muno, kumara kuteekamu awutu noreeta enkooko yaawe enyama yenkoko noteekamu, obu okumara kuteekamu notabura kurungi <hesitation> noreeta ekisula, noteekamu ekisula kyaawe nikwe enyama yaawe esobole kushya erimu ekisula. Obu okumara kuteekamu ekisula otabura kurungi, obu okurola byahinduka colour oreeta obutunguru bwaawe oteekamu osiika obu okumara oteekamu enyanya zaawe, carrot, kare ebirungo byawe byoona ebi okuba oyine, otabura kurungi Orola byacweeka obu bikumara kucweeka oreeta amaizi gaawe ga soup agu okurola nigamara, <hesitation> oteekamu obireka bishya. <hesitation> hati aho nituba twasiika, then hati obu okwenda kucumba ebitasiikire, <hesitation> <noise> obu okwenda kucumba ebitasiikire, nosobola kukwata enyama yaawe okagiteeka musafuriya kurungi, okateekamu ekisula, okateekamu enyanya butunguru, byoona ebirungo byawe ebi okwenda kuteekamu, <hesitation> oteeka ha kyooto, oteekamu amaizi obireka bishya bicamuka kurungi obifundikira, baitu nobiha omurro mutaito nikwe bishye nibyetwaara mpora mpora, <hesitation> aho nibwe nooba nocumba ebitasiikire